Eee, <hesitation> moo, duniyaa feŋolu be moolu le bulu, se laa reesoŋ puru lakeli moo la walooroo moo buka a esitimlee noo. Bayiri, niŋ i ye moo wuluu. a be ke la miŋ ti, ala danmaa le ye wo loŋ. A la nafaa. ala,, duniyaa kono, ala danmaa le ye a loŋ. Donku. moo nafaa wara baata le. see, lomu ee oo debi e a la feŋ di dewolopemaŋ e de tutti reyaalitee. ŋ. ň